Ɓurani kam ko waasde waawde ñaamde kedde nguurdam am e diine waasde waawde ɗaanade. Ngati <hesitation> ɗoyɗi, neɗɗo fooftoto, terɗe mun fof foofto. Ñaamde noon <hesitation> sahaatuji neɗɗo ina ñaama tawa moƴƴaani e mun. Malla kadi tawi ina itta kaalis keewɗo ngam ñaama haa haara malla ñaama ko yiɗi ko.